Mibata fonjam-by an, <hesitation> football ilay baolina kitra izany an, baskety baolina, tenisy, ringoby, ilay milomano an, ilay mihazakazaka, dia manao bisikileta, misy koa ny baseball, handball, badminton, ping-pong, billard, bowling, izay.